Ñuun io ayiivi ja ku'uxi tendo'avi ku anuxi ja ku'uxi ja niixi'ixi la'a ndiute vidi naaka'atiundo mendo vitnaa ni xi'ixi mescal ni xi'ixi cerveza te nda'avi ku anuxi tedi kodi ja naandiuuva'axi tedi ko'oxi atole yuuka'a ta ayiivi jaaña'a atole najkuu ja ka'antiundo jaku atole kodi jiaa ku nuni nuni ja kaachi ta ayiivi ndí'i yodo yuaa kachixi nuni te jiaa kuja ko'o ayiivi ja naandiuva'axi.